Sor ba kɔ nee dɔn kaana dum ken m da da bee loo doo nu bee sor nee tɔn kaana dun nor sor loo le bu nyoue ile ama sa o muɛ kɔ nɔa mɛ ana loo lenu tɔn ààloo lo nu then lo o muɛ e alu nu e dap tere tanga ba e nee yoro le nia o tɔn ààloo ile aa naa kuu a o lɛɛ béé bu then sor aatɔ o senken wɛɛ su nu nee e anaa kuu a o ɛrɛ ba ken waa ten o fɛrɛloo sa ɛp lo muɛ zü mu alu nu baa nee aa gbo ue sa o muɛ kɔ nu alu kakaue mɛ o da wɛɛ kɔa o kɔ mɛ pya nee ama kɔ mɔa. ama bee sira ken abɛɛ meah doo naa ma but nee ama nyo a ten akwɔ loo nee ama nɔa doo lenu sor waa kɔ doo wo o muɛ kɔ sor pya nee o yü bu mɛ alu kaana dum eo tɔn mɛ le o lu nee waa tɔn bu nyoue sa i bia loo bɛɛ yɛrɛ labalaba yer piga nee o waa dɔn kaana dum lu nee e akɔ kakaue lu nee e afɛrɛloo sa lu nee e a dap gbon bee nyie pya nee e ken tanga bee le a doo kɔ efɛɛloo ace naa le nee aba sor ããkan lo a bɛɛ muɛ zü baa nee a wɛɛ kana aa dee wa yü ye aba sor akɔ aan o bee sua kɔ mɛ ken e wɛɛ doɔ loo su nu ye baa bɛɛ mɛ o muɛ nee a doo lorgor nu e a sua kɔ mɛ a su nu ye bàà bɛɛ mɛ lu tanga. But aba sor alu nu e abɛɛ meah doo woa o sua kɔ mɛ bu nyoue ama mɛ ɛrɛ ken a meah doo mɛ o su mu bàà bɛɛ nee o fɛrɛloo sa kwa le tɔn ama ba pya nee ana naa le béé o ɛgere le o wɛɛ bia loo tere tanga ba pya nee o wɛɛ yere labalaba o gba deden sor o wɛɛ le lo dorna nee o kɔ ba àà doo e o sua kɔ mɛ pya nee e bɛɛ dap dee berɛ ààloo pya dum a doo wo lu poro danm mɛ loo muɛ ghe nu e lẽẽ loo nee kere anaa le ale aloo bu tɔn o kɔ wa mɛ kɔ waa ne wa nyo bee sua kɔ lua na mɛ aiu nu a waa bor loo nee bee e bee kɔ bèè kɔ ba e nee wa doowo o buɛten sa wɛɛ doo tanga kɔ ba aa ura ne mɛ pya nee naa borloo a muɛ sa kɔ mm mɛ bee ba kü ken abu buɛ ale bu tɔ ken o le ah o büwa kuma ken o ye kɔ ba ɛrɛ ɛfeeloo e bu nyo ue ba wɛɛ le deden nu ana lu poro dum but loo lu nee egereba le tɔn ole ale kenenee o sua loo sa o sua kɔ nɔa ye kuu nyo ba gbo a agana ye lɛɛ ba o bɛɛ bɛɛ loo kɔ ba a dop wo mɛ ba a neghe ye mɛ nu mɛ alu nu a ye bor loo nu ma kaona dum e lu muɛ naghe nee a aa gbia ue su o muɛ sua kɔ nee ama aa nee tanga sa o muɛ ken a ten doo ye ààloo o nee ye dɛɛ lo alumu doo ken ele bu buɛ doo ama m da ɛnma dee kɔ e lu alu nee. Sa o yɛrɛ e kpugo da bara tɔ aa loo ken sa kü doma ken wɛɛ tɔn sa ɛfɛɛloo le e lo a lu nu e o ɛrɛ kpingo o tɔn naghe bu lo tɔ but o tɔn dum waa dɛɛ sa o su nu e tere kana ne labalaba yere yü baa bu o fɛrɛloo bu dede si dɛɛ pya nɔa nyo mda emma dɛɛ kɔ alu mu e alu nu lo nee tɔn a lu kaana dum so bu nyo ue ama ken ale doo loo o tɔn bu nyoue sa o wɛɛ doo tanga deden ka ken o ku buɛ o doo tange o lu ts o doo tanga o kü flua so o doo tanga but mu ale nyo bee o tɔn sa fɛrɛloo ɛgereba ken o kü o muɛ kɔ pya nee ba kɔ le kere o ken nu a nua kaama nee o le ke but pya nee e korkaka ue e kü loo nu o doo na le sor la leken pya nee kɔ lele ue a kü lo ayh wɛɛ lee nee ama wɛɛ doo leele nee ama nu a wɛɛ doo wɛɛ doo wɛɛ fɛrɛloo e nyobee ba a log ga so sor kü ken ba kɔ ẽẽn le boro mɛ ɛɛ kaso kaana pia nee nyo bee ba aa bor aa wa lo a kɔaso but sor o lu kaana nee mu sor kere o bee kia àà sa ba kɔ ue a kü loo dorna nee kɔ anye nee ama bere kaana nee naa wɛɛ gbo ue bɛɛ fɛrɛloo bu buɛ wɛɛ lee lo sor nyo tɔrge kɔ mɛ olu kaana nee sor ba dap a korkalkawe a kü loo e kere o le ken mma tɔrge kɔ olu kaana nee naa le sor e pya nee akɔ leele ue kuma loo e nyobee o le ke kaka ue ale bu lo so mda ɛnma dee kɔ ere ba ale bu nyo ue alu kaana nee ɛɛ nee ale keh a naale keh pya nee nee dap ye kɔ leele ue kuma loo sa alu kakauẹ. Ã lu nee ɛrɛ ba nu a kɔ e doo a doo a lu nee nɔa nee lɔɛɛ wɛɛ ɛrɛ kum bee ada kpee nace nee dee kum sa sor o sa wɛɛ yeh ahu nee dee kum sa sor o si wɛɛ yeh ahu nee egbi a tere laba labe yɛ akɔ kɔɔ anii naa ekpe naa e amuɛ sor kɔ nɔa o bɛɛ su aba nee bu borborgara pya nee ba dap doo nu alu lenu e bu deden sor ale agere ba nee a ba gbaa le e ba naa ɛp si kɔ nee a ba gbaa le é ba naa ɛp si kɔ nee ama lu nee e anaa lɛɛ ah or nee ana naa aalo tɔ ama nee ama lu lo dɔ ama naa ye le ba bubuɛ ale bu tɔ ɛrɛ ba nee ale doo wo nee ama e. lua nee e. a. dap sere ɛfɛɛloo nee ama. elua nee alu kaana nee nga nu kaana nee lo so doo ken mda bee mda. loo ɛp nee alu kaana doo lo nu bee a hu nee e a dap sere. efɛɛloo ye pya nee a doo kɔ ɛgere ba sor e nee kɔ nu alu kaka ue doo wo sua kɔ nee omaa e lua nee alu kaana nee bu buɛ ale bu tɔ ale ɛrɛ na ken a kü